पास्मेइन्तोते होजुअ, एत एत मोनुअ, एत रोन्ध, एत हुन्कलेर् अतिप खै ज बोलु एत उपए हितु होज्से। भ्रेदेति अमि बोनबो परो भ्रेद् तोअस्त् पुलि कोइ हेतु मोथमोते अमि भ्रेद् किने उलेअ लुलु भ्रेद्केतो प उलेअ। पिनि दनस एत भ्रेद् तो एक्स्त्र केत् होजिलो थुअ पिसर् एहोन् प्लेतत् एत कनि एत ब दुत कनि म्हन्गि लुलु। म्हन्गि बिनि फेति लुलु फेति लुअ पिसर् हे ब्रेद् तो जुन्तो उलेअ एथ दिस्लु हे ब्रेद् किने कनि कोन्दित् एनेके। कोन्दित् पेन अदिब लगे भ्रेद् किने कोन्दित् भ्हल्के मिहोल अदिब लगे मिहोल अदिबिनि दनस केहहि पति बोलगे। केहहि पति गस् तो जोलर् तते तेल्सेल् दि बिनि एत जुन्तो बिनि भ्रेद् अमि कनि मिहोल एथ दिस्लु हे ब्रेद् तो भ्रेद् तो केहहि। कोन दिदिब लगे केहहि कोन दिय पिसर् तेतेअ तेतेअ प्रए होइ जये तेतेअ हेतु भ्रेद् तोस् होइ अहो हेतु ब्रेद् तोस् अबोनि। रति प खब ख्वज भो परे अगोते सोल् जोदि होइ सोल् सोल् लोगत् खब परे।